Like you put ley rice water on, you light fire, you put rice pot there, rice water boil, you wash the rice, you put it in the pot, it boil, it geh dry, you set it down.